Ɓurani kam ko ñaamde welnde e dow ñaamde lammude. Ngati ñaamde welnde ina weli ñaamde e ɗemngal kadi ina wallita kadi ɓanndu no haaniri ni. So mbeɗa ñaama ɗum, ina ɓeyda ñaamɗe am no feewi.